Ley color are red, black, green, blue, brown, lemon- green, sky- blue orange, deep blue, grey, purple, mor- red, and so on.